Shnandye a ba yna de gbari gbe yi yna, gbmari, gnuaba, gnuacha, gnuanyi, gnuatnu, tnuwye, tnaba, tnacha, tnanyi, gnuawo, ynawotugbmari, ynawotugnuaba, ynawotugnuacha, ynawotuanyi, ynawotugnuatnu, ynawotugnutnuwye, ynawotugnutnaba, ynawotugnutnacha, ynawotugnutnanyi, woshi, woshitugbmari, woshitugnuaba, woshitugnuacha, woshitugnuanyi, woshitugnuatnu, woshitugnutnuwye, woshitugnutnaba, woshitugnutnacha, woshitugnutnanyi, wogacha, wogachatugnugbmari, wogachatugnuaba, wogachatugnuacha, wogachatugnuanyi, wogachatugnuatnu, wogachatugnutnuwye, wogacha tutnaba, wogachatutnacha, wogachatutnanyi, wogbma, wogbmatubyigbmari, wogbmatubyignuaba, wogbmatubyignuacha, wogbmatubyignuanyi wogbmatubyignuatnu, wogbmatubyignutnuwye, wogbmatubyitnaba, wogbmatubyitnacha, wogbmatubyitnanyi, wogbmawawo, wogbmawawotugbmari, wogbmawawotugnuaba, wogbamwawotugnuacha, wogbawawotugnuanyi, wogbmawawotugnuatnu, Wogbmawawo tugnutnuwye, wogbmawawo tugnutnaba, wogbmawawo tu gnutnacha, wogbmawawo tna nyi, wogbmawawo tugnu woshi, wogbmawawo tugnu woshi tu gbmari, wogbmawawo woshi tugnuaba, wogbmawawo tugnu woshi tugnuacha, wogbmawawo tugnuwoshi kpegnuanyi, wogbmawawo tu gnu woshi kpegnuatnu, wogbmawawo tu gnu woshi kpegnutnuwye, wogbmawawo tugnu woshi kpegnutnaba, wogbmawawo tugnu woshi kpegnutnacha, wogbmawawo tugnuwoshi tugnu tnanyi, wogbmawawo kpegnu acha, wogbmawawo kpegnuwoshi, wogbmawawo tugnu acha tugbmari, wogbmawawo tu gnuacha tugnuaba, wogbmawawo tugnuacha tugnuynanyi, wogbmawawo, wogbma, wogbma, wogacha tugbmari, wogacha kpe gnu tnaba, wogacha kpe gnutnanyi, wogbmaacha kpe gnuawo